Laft Isrelin tunnen laf inaman kullin bekuu. Dhado tun dhado kafirin guddete kubetuu. Ishinen duran orru orreti, horrinen hioretti, won ak galafa amminen usafiri ishian fard fan yaati. Nam lilla qar kab fardan safaraa, mudda deru dub amminen dhado tun ishin <hesitation> won irrit beken ishin dini kristoa abuddi .ishin waq guddio ,nabiii <hesitation> gar sunt ergen ishin waq guddion hindugomfene, nabi isanen hindugomfene ishin.